तन त जु मैं रैस्तरेंट म या ढाबों म खाण खाणा कु ज्यादा पसंद नी करदु लेकिन जु मेरू फेवरेट खाणु छ जब भी मैं जौलु त कढाई पनीर और नान मैं थै ज्यादा पसन्द होलु।